Makanan yang bikin kuat, kalau gue pikir si telor setengah matang ya, lo bikin empat biji deh, empat biji ya lo bikin setengah matang. Cara ngelola setengah matang, gue pernah nih gue bikin setengah matang ya, bikinnya berapa menit, gue pakai waktu, enggak gue piling aja kan, enggak taunya, pokoknya setengah matang malam matang bener-bener, gue bingung makannya. Maksud gitu ini gue dipinta nih, ya udah ya buat gue aja deh tuh telurnya, ya udah gue bikin lagi kan, gimana caranya bikin telur setengah matang, gue coba lagi, matang lagi, matang lagi, gue bingung, gue coba pakai waktu nih di hape kan, sepuluh menit, gue pecahin dulu satu lagi, itu udah habis. Selosin gue telur buat bikin setengah matang tuh, gue bingung caranya, lima belas menit, gue pikir bakalan matang nih, apanya api kompor tuh kegedean, ternyata oh ini penyakitnya nih, gue bikin telur setengah matang enggak jadi-jadi. Akhirnya gue pakai kompor yang nyalanya agak sedikit, enggak terlalu gede-gede banget nih, gue coba deh sepuluh menit, akhirnya jadi. Tuh, gue kasih udah jadi, gue kasih garam, gue kasih merica, tuh jos banget ternyata, tuh pas kebadan gue tuh ngerasa kok kayak feel nya tuh strong banget nih, panas juga nih hawa gue nih kan. Ya kalau buat yang laki-laki ini mah ya pasti ngerti deh gimana deh gitu.